Daga kuʒakhi nginasi, Banki, Bankina bankin dai mani ghi ma Siniya hi ghi ya puc’a kurɗina kada makuruna kira wi, Bankina hi wu ndaka Puc’a wuyani kaman ƙurdina wa muc'i tu kadarai, ba wu t’ayi ɗi, ca Puc’akhi gwan ca be kashin raa, wuti hi bu wu ndaka gyishusi gwan gwamana, wuti ga hi bu wu ndaka Puc’usi ta masau, to bankina ya U’mi mu wuya yuuwai hi wi lthikanna ghi ya puc’a kurɗina ko ga ghani wa Lai puc’akhi kurdina ɗi ba wa bau, subu cina ɗi ga cani nasin ba wa t’ai lthin ɗusina rubuta nginwi, ghani ga wu biwu ghi gyisha kurɗina ko wa gha cina ni gwannati wabu suna gyici account ɗi bankina wa bu ba wu gyiciya, to ɗi ba nu kurɗin a ndaka khiya ndakau, khin wuyani bu ma ɗa va alert, bu kwa cina gwannati gwamani ma ai Sina alert a sapamu ma Sinakhi alert ma wa kuʒi galalan to kurɗin ai ʒa be’e ko ga wa kuʒi gu galalan kurɗin bu Vara be’e ghan we bankina hi ghi ma U’ma ajiyai ma fukhita makuruna. Bankina hi ghi wa muc’i tu lthavai ta kurɗin a U’m baƙwi, sai wa khiya cinwani ɗi Lijibuwi wa kyi cinwani ɗi Lijibuwi ta ɓandana, Sai waɗa Puc’au, kowai be khin nginsi, kowai be khin yam be <hesitation> Lambasi, bu gyishakai ko bu ʒhahiyai, wa t’ai ɗi’i ɗusuna rubuta nginwi, mun ba wu biyiya a’a ghi biyi kaʒa sai yu rubutau, ghani ga wu layi, wa bayau, wa bu gwan khi wuyani bu ya ɗi va ATM caba muni gwamana mani <hesitation> su mani kati khin di bugyi yuuwai ma U’ma ampani khi cani khin POS be bakwi wa U’n tu ajiyai ghani wa Lai wa baya wuyaha sai wa ndakau wada ɗa nanu ATM gha ʒawi wa ku Iya sinakhi yanda dusina ʒhau, wa ʒha sau yada hi bu Puc’akhi wi gyirakhi kye hi ni gwamana? Wa di va hi ni gwamana’a to caba ɗi vina mbiyana ya ɗi va current caba ni gwama gwamani be’e, wa ɗi ga va hi saving ɗi vina mbiyana hi bu Puc’akhi wi masakhi be’e. To ɗin ci’i caba bankina, subu cina ɗi ga, yaba subu gyishakai yaba subu pulna. Hi kowai ba cina ɗiyu sai bu sina wal kurɗina. Lthin subu sina wal kurɗin ma gwan ghani. Wa raʒi gwamani khin yani buma ƙiƙƙisu va makuruni ni ɗi daga, makuruni ni ɗi daga, wa khi galaʒhana ba har wi a sini Lambi wi wa gyisha nu kurɗina to nu kurɗin gu ɓai, ko ga a sin nambi wi wa ʒhau wa gyisha nu kurɗina nu kurɗin, ɓai, a p’u te ta ATM ba a biti a ɗi va kaman ɗi POS ba ya bi’lthin ya ʒhaya me ba lambi tu wi wa gyisha ta kurdina wa di va <hesitation> gha ya ga ʒha shike nan, wiyan ga Sai yaniya cinu khin njukwana, yaniya cinu khin njukwana kaman ca di waya wani wi ma khin cici gwamana’a, sai yaniya cuni khin njukwan va camu nu kaza camu nu BVN, camu nu <hesitation> NIN ai ma ndaka tigyi ɗu kurdina ai ma ndaka u’ma menene, to wa kuskuri ba wu caya to wan ma gwa wu Sini tighuwa ga bujuwi, nu kurɗi kap sai tu ndakau, yu kwa gma <hesitation> wu kwa bu bayakai, ghanwe bankina hi yan mbanai, hi yan P’iyatina ai dama kwa khin cani ai bu kurdin ba wa hala taɗa Puc’uwi, a Puc’uwi wa lai gyishakai wu da gyishabe, to gwamana sai Ghinshi ʒhaya ghi wu biwu wu pucꞌiya. Ca kaman yandi hi ɗayi ghani bundaka gyirakai ta daɗau, ɗi ko wuni cirana ɗi kowuyi fai ta daɗau, wai wu ndaka p’a ɗi fi wuti wu P’u daɗina, amma bu kwa gyirakai to can ta daɗaa sai dai lthin ba daɗau, wani wa t’ai lthin a masi ya bu ndaka ta ribana, ghani ga hi bu gyirakai to wan bu ndaka ta ribana, ɗin U’sani bu a khiyi di’i, wu ndaka P’a daɗin tighi nawi, din U’sani bu a khiyi di’i, wu ndaka p’a dadin tighi nawi’ ghan we bankina hi yan mbanai, sai dai wa U’ma ɗi hankal, saboda khin makuruni ɓakwi.